أمريكا من أكتر الدول المتنوعة ثقافيا ف العالم وده علشان بتحتوي على أمريكين أصليين و أوروبين وأفارقة وأسيويين و لاتنيين وكلهم وجوه مختلفة و لكن كلهم أمريكانز